Ave, pos se pica la carni qu'aigamus cogíu i s'arrebuja con sal i especiis. Aluegu, se hazin bolas chiquinas i s'estripan pa hazel las aburguesas, que se cozinan enas esparrillas o en una sartén. Güenu, que tamién ai genti que tamién arrebuja güevu, lechi o mesmu pan cona carni pa hazel las bolinas peru essu ya pos caúnu. Paquí los más comparanti sonin las almóndigas, qu'es lo mesmu peru sin estripal.